Lampochka bu elektr energiyasi orqali ishlaydigan <hesitation> moslama bo'lib, <hesitation> demak, energiya lampochkani ichidagi elektr zanjir orqali o'tadi. Bundan tashqari, elektr va lampochkani ichidagi sim kabi qism orqali o'tganda bu sim qiziydi. An'anaviy lampochkalarda bu sim odatda, volfram matrial-materialidan tayyorlanadi. Chunki u yuqori haroratda qat'iy xususiyatlarini saqlab qoladi. <hesitation> Sim qiziganda u yorug'lik hosil qiladi. Bu jarayon qarish deb ataladi va shunda simning yuqori harorati va yengil chiqishi natijasida yorug'lik paydo bo'ladi.